أقول له حضرتك من <hesitation> من منطقة هنا عندنا ؟وين تسكن ؟إيش تشتغل؟ إيش مجال عملك? <hesitation> يمكن أنا شايفتك في الحي من قبل، حضرتك ساكن هنا من الجيران؟ لو من الجيران راح يجاوب نعم ،لو بعيد راح يجلي لا، <hesitation> و يعطيني تفاصيل عن مكان سكنة.